mberm nu weele ma tiyara na hia rumum ehea nku faba nu oro okwukwo mokwuze ne ba Nu oro okwukwo no kwuze ne be oro okwa kwa the ndoturi oge dela nge me ze okasu ba nzeze okeraba obachi nke ngbalara nhia bana ahi nkwuze meka oro okwakwo mo kwazeme ba oro okwakwo ba ya masi ka ato nkwa zemozibs oro okwu kwo nhiane bea hie nip ba wiri mea nyire ba wiri njikezie ba ti si ba iwo tisi ba iwo sulailu ba nkwuzie be oro okwu kwo mokwuzem oro kwukwo ogedula mejino kwu ba Nze ze kwu ma si ba ka ano chibor masila nhia ba hie nkwu zema si ba oro okwu kwo mokwuze mba oro kwukwo oge dela nga meze kwuba nze zo kwubu ke ise chubola nhia bana chie bea ze oro kwukwu mokwuzene ba oro okwu kwo oge dele nze zo kwu ba kcisimu chiborla nhia behie ntesre ba nono beh eri nme kri nba nyala bah ehi <hesitation> nyeha ntechi bah momoh nkausa okuroh bah nba bia okuze <hesitation> nyegaba wuri ntishiba bah iweh eji ne ezeh oro okukwo nme kuzene bah nmayana nze shop nkem nzeze adahiri ham nme okuze nma dibirigoma ham oge dula nmeji ejeh noh okuhasi bah nzege oku bah moh kule bah ayi nbiaya oro ayi keze meh nha abali ayi me bana nhe abali then nhiamaba eyi ahali berele nwa bia beh eji-arira beh dahere uge dula beh ze deh ezi-arira beh ezene deh eji arira chi bohana ihiama bah eyi orh ayi Iji neh meh obochi kene agba obuchi na agba